<hesitation> Raha hoe kravaty ndreka hay, za ndreky maha- mahay mamatotra kravaty, a olo magnodidina anahy ndreka sy de za zany tsy de be olo magnodidina de <hesitation> a tsy de mahita hoe karakory olo mahay mamatotra ka- kravaty hoe firy fa zaho si longany de hoe haiko mamatotra kravaty.